आजकालके जमाना दिन प्रतिदिन आधुनिक हुइति जाइथे । जैसे जैसे जमाना आधुनिक हुइति जाइथे उइसने उइसने मनैंन सुबिधाके तहनि, मनैंन सेवाके तहनि तमान कम्पनिभर फेकुन बहुत जेदा खोज अनुसन्धान करके मसिन फेकुन बनैति जाइत हैं । जइसे जइसे मसिन बनत हैं उइसे उइसे मनैंभर मसिनभरिन प्रयोग फेकुन करति जाइत हैं । अइसने करके बिकास होइल एक ठो मसिन वासिङ्ग मेसिन है कहना मेलके मोहके लगता । खास करके वासिङ्ग मेसिनके बात करबो कहलेतिति उइसे ते मै वासिङ्ग मेसिन प्रयोग फेकुन नाइ करके हौं आउ वासिङ्ग मसिन ओहके लिग्घेतिति दिख्ले फेकुन ना हौं । मुल मोहके का लगता कहलेतिति वासिङ्ग मसिन कहलके एक ठो थोरि भारि मेरके डब्बा रहत होइ । उ डब्बा खास करके डब्बामे हमरे सरफ उरफ डरबो कहलेतिति साथे सरफ, पानी आउ जाके लत्ता उ भित्तर डारे परत होइ । उ डारडुरके लाइनमे जोडके बटन दब्बो कहलेति उ घोंइ घोंइ - घोंइ घोंइ घुमाइत होइ आउ उहि घुमा घुमाके फोहोर यनिकि गन्दा लत्ता ओहके सफा करदहत होइ कहना मोहके लगता । खास करके यहका बारेमे अब यिहि होइ कहना मोहके जेदा पता ना है मुल अपन जानल, सुनल आउ जाके मनैंन बत्काइल कैसा यि बात बताइत हुँ । नाइ देखल कारण कारणतिति मोहके जेदा ज्ञान फेक नाइ है ।